गोवेर्न्मेन्त् और् मनु हेन्दि असल् ते कि है? हेदो गोरव् तके, करन् हिहत और् कुनु खे न फ्य्सिचल् एफ्फेच्तेद् न तके। हिहत गोवेर्न्मेन्त् और् पय्स पैसे, बूत् खिनि, कुअर्तेर् पये। हिहत और् किअत करम् अहन्गर् तके। हेकने रस्तस् जिबुर् नोर्मल् मनु तके, हिहत और् एतेक् कोलि ब बिशरे। अरु हिहत बुजहि जे, अमि दन्गर् मनु, अमक् होन्मन् करक्। होन्मन् को एनो क धरम् न बस्तु नहोइ जे, मुक् जोद्द बस्ति। तो हि लबन् तके। कर् होन्मन् तो निजे ज दिय बस्तु। ओदिगे हे होन्मन् तोर् गनि हिहत कि कोइ? निजे निजे के जुक इलोइ। ते तेय दम् दिबो होलो मनु तके। जे देनगर्, अरनक् मुक देनगर् कोरेसे। एक् पोलिचे और् लोइ जो, अमक् करक्, खस्ति ते, फोहक् करक्। पोसेइधि हिहत सोप् करो ब बिशरे। अरु हिहत पोसेइधि जिबुर् कोरे। कोर बिशोद् कि होइ? नोर्मल् मनु तके, ते तके हरस्स्मेन्त् दे। और् ते और् फूल् तो कोद्। कोद् धोधो तो कोद्, ते और् नि बिशरे। पोलिचे और् हेतु कम् करि लोइ गोसि जै। सो अबिशोद् ते और् कि होइ? हरस्स्मेन्त् होइ। ते और् कोर परियर् लोब्, के ब होग् बूत्, अहन्ति पये। और् अहन्ति पर् बिनिमोद् कि होइ? किसि मनु, निजो के सुइचिदे को बोलेग बत होइ। कोति के गव्मेन मनु भै किसोन् एनेग थके। मोद् काये, रस्तत् गरि सोलब। कब खुन् दिय हिरिब। कब किब कब खेपर। कुन मने, केश् न थाके। कोति के हे भै गव्मेन पुर, मने पुर छोकोदि बोलगे जे खेपर नहक्। कोति के हिहत अहन्कार् तोहि बोलेग।